I micro-ondes io zany e da anisan'ny fitaova ilay an-dakozia avao koa. I iô da manafana hainga ny sakafo amin'ny alalan'ny onjampeo izay miasa amin'ny molecule-n'ny rano.